عشان تحزم شنطتك بكفاءة حدد الأشياء اللي تحتاجها. اختار الملابس اللي تناسب الأيام اللي بتكون فيها، بعدين ابدأ بطي الملابس شيك مرتب أول للقطع الكبيرة مثل البنطلونات بعدين التيشرتات الأشياء الصغيرة فوقها. حاول تستخدم الفراغات اللي بين الملابس، حط الجوارب والأحذية إذا عندك مستحضرات شخصية حطها في أكياس صغيرة عشان ما تتسرب وتأكد إن الحقيبة مقفلة زين، وبتكون جاهز للسفر بدون أي فوضى.